to to weti dei bimbi to mi juli fajiri mi dan jodo ko nage wurto mi heuta iri jamdi jego'o ko bo mi don heuta iri jamdi jego'o iri bo goddum bo ko nage wurto to mi juli fajiri don kenan kullum do kam mi wadai dum to mi warti wuro am mi karyoto to mi nyami nbaldi mi karyo mi loto mi shiryo sei mi dilla makaranta mi yaha mi njangina bacci san nan bo bacci di mi don hollita be ko hani hollite fu gam a andi malam makaranta hayum kullum nder fijirki e bacci woni e bacci ba mama mabbe kullum to mi don nana beldum to mi don njangina be mi don hoya lokaci e'mi njangina e'mi njangina mi don hollita be darasu zawar njode hande ko shafi social study mi don hoya be mi don wada math no dum hollitirta be hundeji to dum to mi wadi dum mi don ummito jamdi sappo e go'o to mi ummitake jamdi sapp to mi ummitoto jamdi sappo e didi ummitoto mi to mi warti wuro am mi rena to lokaci julde wari mi jula zura to mi juli zura e matsayi am malam makaranta sei mi wada kokari mi dilla mi tefa ngal ganmi sabili ga a andi rayuwa dum sei e hakkilo sei mi yaha sei mi shiryo mi ya ngesa am to mi yahi ngesa am mi huwa mi heba ko jamdi mi heba dei awa biyu zuwa uku hakan nan sei mi warta to mi warti sei mi jula asira to mi juli asira to don ma mi yahai wodi bacci koyai mi asira don ma mi njangina be dum awa go'o hambe ma ngadainai mi be e aji to daga don bo iri jamdi nayi to karfe to jamdi nayi zuwa biyar bo to wadi don ma mi warta biyar zuwa shida